Tushlik uchun salad yoki sendvichdan birini tanlashga to'g'ri kelsa, men saladni afzal ko'raman. Chunki u yengil <hesitation> va sog'lom taom hisoblanadi. Ko'plab foydali vitaminlarni o'z ichiga oladi. Shu sababdan men salad <hesitation> yeyishni afzal ko'raman.